<hesitation> Fahamarin̈ana, ia, fahamarin̈ana izen̈y izen̈y aminahy. Aminakà navy raha navy anaty jerinakà kôfa mikoran̈a fahamarin̈ana izen̈y. Raha tsy iadia kevitry zay raha koa fa mariny efa mariny akidiny ary tsisy raha tokony efa marina eky izen̈y raha izen̈y.